Idhonisia niii won birri khabdhi adhaa ishian wonn yedheni inamaa karibu eee inamaa kabila elfuu toko dhib sadhii kasjira dhub aminen culture ishianii astruuu nation iyoo mela nation dini ishian ghudio islamua hindhunen kasjirti judusim kasjirthiii convisium aminen dhub lila won dhunga thaa fan jirthi won dhuga thaa fandhothi familinen won muhimu kadhachisun kas familinen kas jirthi dhub culture ishian dhib yorghi kaltter yedheni thorajaa yedheni abangan yedheni tinkas lant